یاسر او د هغه درې ملګري د خپلو ښوونځي رخصتیو پرمهال د یو زاړه کلي ته لاړل، چېرته چې د ریحانې نیا ژوند کوله. دا کلی د غرونو تر شا، د زړو ونو او تورو سیوریو ترمنځ پټ و. یوه ورځ دوی د نیا د کتابتون پټ صندوق وموند، چې پکې یو عجیبه نقشه او یوه جمله لیکل شوې وه: "د ځمکې لاندې دروازه هغه ځای ته لاره ده، چېرته چې هر څه شوني دي."